Fruta co-o guscio ti intendi tipo e noxe, amandoe, quelle? Aloa gh'é i fisticchi, i pigneu e quello che ò dito; s'addeuvian ciù che atro pe mangiâle coscì, sedonca inte çerti caxi se ghe peu fâ di tocchi da mangiâ co-e paste, insemme à atri ingredienti, tipo o formaggio.